מ'דארף זיכער מאכן ווען מ'ארבעט ארום מיט עס ס'איז קאלט גענוג, ס'זאל נישט זיין ווארעם אזוי קען עס ווערן פארדארבן. און מ'ניצט טולס, אדער, און מ'וואשט עס גוט אפ. און נאכדעם דארך מען עס אריינלייגן אין אויוון אויף געניג א הויעכע נומבער, אז ס'זאל ווערן גלייך אפגעקאכט און ס'זאל נישט זיין ווארעם, און נישט ווערן פארדאדבן.